Mi njiddaade njogal baasi e haɓɓe, ko ndiyam njiddaade nguurndam ngam sabu rewɓe. Ko njiddaade njiddaade goɗɗo sabu rewɓe njiddaade